Séé baá tɔñ sɩ baá físɩ abéé baá yasí kutufúróo na sáŋɛ. Sáŋɛ sáŋɛ yáa sɩ bʋyɛ bɔɔ báa yɛ baá yasínaá yá. Bíɩ biñto táá bɔɔ, sáŋɛ táa yɛna ka tʋmʋrɛ bɔɔ ka táa yɛna ka wúlotɔ bɔɔ. Bíɩ nɔnɔɔ yɛ biñto, sáŋɛɛ baá yasína, ŋñná sɩ ŋ lí nɔnɔɔmɛ ŋlá gbɔɔ abéé ŋlá léŋáa yáa, ñ kaa tala nɔnɔɔ mɛ kutufúróo lɔlɔɔ dzɛ atɛ mɩnɛ puuuuu! Sáŋɛɛ baá yasína, lɔ bíɩ ŋ kpáta ŋñ yasí ŋñ ná sɩ kutufúróo wɛ bʋʋ ɖoró ké puuu mɩnɛ, bíɩ ñ kaa yasɩ ka tɛlɩ ŋñná sɩ kutufúróo lí nɔnɔɔmɛ, bʋ ŋɔñsɩ nɔnɔɔmɛ, sáŋɛɛ baá yasína, sáŋɛɛ baá físɩna kutufúróo. Tɔɔ nɔnɔɔ mɛ ŋñná sɩ ŋ kpínaná, bíɩ bʋyɛ sɩ dí tɔŋ sɩ ŋ lá gbɔɔɔ abéé ŋlí karɩí dzɛ éé, ŋlá léŋáa ñ kaa yɛ ŋsɩ ina ŋsɩ ina ŋanásá abéé ŋsɩ bɔkɔɩ mɔɔ, ñ kaa talaá dzeé, ŋ kpínaná kutufúróo lɔlɔ máá dzɛ puuu na bʋʋ dzakádzaká vɔɔsɛ vɔɔsɛɛ mɩnɛ na ɖigbire lɔ feé ŋñná sɩ kutufúróo má bɩ, boróo lɔ tɩtɩŋɛ ŋñná sɩ kutufúróo máa, kpínaná má ŋ kutufúróo mɩnɛ, sáŋɛ kadzémɔ ñ dzɩñŋá mɔɔ, ñŋ kpáta mɔsɩ ŋñ gbɩlí-gbɩlí bɩ, ŋ tɩtɩŋɛ ŋñná kéé yá bɔɔ kutufúróo ɖorówá puuu kalɩ, kutufúróo lɩ ka yasí kala, ŋñná sɩ. Ŋ físɩ kutufúróo dzɛ na sáŋɛ, abéé ŋ yasí kutufúróo dzɛ na sáŋɛ. Sáŋɛɛ sɔkɔwá mɔɔ, kayɛ kpínɛ bɔɔ káá lísɩ bíñtoó wá, lɔ kutufúróo sɔkɔwá mɔɔ, kutufúróo yɛ bíñtoó wá, kutufúróo, bɔɔ dáá dzɩñŋá mɔɔ, bɔɔ dáá dzɩñŋá éé, sáŋɛ dɩ dzɩñŋsɩ baá yasína kutufúróo, sáŋɛɛ dɩ dzɩñŋsɩ baá físɩna kutufúróo. Bíɩ ŋ pɛpɛníŋɛɛ yáa pɛpɛníŋɛ máa kutufúróo wáa ñŋ sáŋɛ wɛ ŋdzaá, kpátá mɔsɩ gbɩlí-gbɩlí bɩ ŋñná kéé yá bɔɔ kutufúróo ɖoro kala ka yasí kala, too mɩnɛɛ kɔɔ wáana mɩníɩ dzɛ éé.